Azafady koa nga e ramose zakay koa olo mpandeha hirandreo akeo fa karaha efa sisy faharignesana si le lah raha magnegno alefandreo fa sisy hikoragnana si zay, lasa hikoragna diagnay aty nefa ny raha alefandreo raha magnegno be de sy sisisi- sisy varany andehagnanay aty, ka raha hafahafa fa mba zakay koa raha za azafady raha mety.